باش نظف الفران، أولا خصني نطفيه ونخليه يبرد مزيان ونحيدلو الرفوف ونغسلوم بالماء والصابون ونخليهم ينشفو على برا من بعد كنرشو الفران من داخل وكنخليوه شي خمسطاش حتى عشرين دقيقة، ومن بعد كنفرك الأسطح ديالو بواحد الفرشاة أو بونجا من بعد كنمسحو الفران مزيان بواحد الطرف ديال الثوب ناشف ومن بعد كنرجعولو الأجزاء ديالو كاملة ومن بعد كنتأكدو أنه خدام.